महात्मा गांधी एक व्हड्द सुतके जुझारी आसलो। ताका फादर ऑफ नेशन म्हुण वाल्कोतात ताणे। भारताक अहिंसेच्या पथ शिकायलो महात्मा गांधीचो। झळ्म दोन अक्टोबर उन्नीसशे एकोणसत्तर ह्या वर्सा। पोरबंदर भारतांद चालो कांदेंआचे स्कूल शिकवपाक। थां लंदनाक गेलो एकोणनिस्षे पंधरा ह्या वर्सांत। भारतां येवून ताणे भारताचे सुतके खातीर जायतायांड। कळस केलो तो एक व्हड्द पुढारी जाऊं पावलो। सुतक मेल्या उपरांत लोकांचें तिस टाकर। गोली मारून ताच्या जीव काढलो।